سل نهه نوي اته نوي اووه نوي شپږ نوي پنځه نوي څلور نوي درې نوي دوه نوي يو نوي نوي نهه اتيا اته اتيا اووه اتيا شپږ اتيا پنځه اتيا څلور اتيا درې اتيا دوه اتيا يو اتيا اتيا نهه اويا اته اويا اووه اويا شپږ اويا پنځه اويا څلور اويا درې اويا دوه اويا يو اويا اويا نهه شپېته اته شپېته اووه شپېته شپږ شپېته پنځه شپېته